A yëdunm jue yëdun t'sobatpë yë jukyajtë ko'o yëdun oy we'en myoy naxëp jue mich jedun ba ëyob mukyajtë jedun.